<hesitation> ebyalha ngokuwanga byoya kyikanza ebyalha wukabyoya iwabya iwunawithe akandu akosikosi akakarwanisaya obuhuka obo kundi akahuka kalya kamakane okwabyalha ahu neryu wukalwalha kyikaleka neryu iwasangana iwutholere iwabya iwunenesabuni wamabya iwunawithe nge <hesitation> esyajiki esyu wamawunawithe <hesitation> nge amaghetse awakatosa. Ahu wutholere iwoya eminwe yosi iwoyayu iwabundulha ebyalha byosi wukawunza eribyoya iwabikungutha wutholere iwalhangira wuthi byamuma ndeke obuhuka bwosi ibwabya bwabiriholha so ahu muwanga ahumuwanga kuwanga yirinda wuthya um.